Manga ngasang lewing, lewing hoo kudut teneng wae cara laku ga emi laku lewing emi laku lewing hitu na wae laku bonen toe hanang kut teneng wae ngaceng kole kut teneng nuru, teneng hang, teneng kolak teneng tete agu teneng ute ngaceng kole pake lewing hitu eme kudut teeng laku wae hitu ga eme kut nanang teneng one api laku olong pande dila di laku <hesitation> api hitu eme dila api hitu ga hitu po onen laku <hesitation> waen one lewing hitu bo. ngitu kole cewe hia ngaceng goreng hia ngaceng cero kopi cero latung agu cero koja hitu ata ngaceng de cewen agu ngaceng kole cewe hitu kut pande apa kut pande ute. Cewe hiitu kole hia kole ngaceng teneng wae eme ngo ga toe ma lewing, ngaceng kole le cewe hitu teneng wae ko kut ngace aron'aron hang toe hanang kut ngace cero hia hia kole ngaceng goreng ikan ngaceng <hesitation> teneng ute nganceng teneng ruha agu ngaceng goreng ruha ai biasa aku eme ngo'o teneng one mbaru pake lewing eme kut nanang teneng wae, teneng ute teneng wae inung teneng wae cebong tapi hoo ga one kos aku eme teneng hang ga pake pake mejik toe ma kole pake lewing ga ngitu kole ce'we.